האאלה תְקְדַר תִנְתִג פַן בִּשֶכְּל תַקְּנִי, חִית תְעְתַאמֶד עַלַא כֻּוַרְזִמִיַאת וּבְּרַאמִג תִחְלַק צוּאַר אָו מוּסִיקַא, וַלַכִּן אֶלְפַן אֶלְחַקִיקִי הוּוַא גֻהְד בַּשַרִי מֻרְתַבֶּט בִּאלְאִבְּדַאע, אלְעַוַאטֶף, וּאלְתַגַ'ארִב אלשַּחְסִיַּה, אֶלְפַן אֶלְאִנְסַאנִי פִיה רוּח וּמַעְנַא עַמִיק מַא יְמְכִּנְש לִאלְאַאלַאת תְעַבֶּר עַלִיה בִּנַפְס אֶלְטַרִיקַה, אלְאַאלַאת מֻגַ'רַד אַדַאוַאת תְסַאעֶד אֶלְפַנַאנִין, וּלַכִּן אֶלְאִבְּדַאע וּאלְרִסַאלַה דִיָאל אֶלְפַן כִּתְבְּקַא בַּשַרִיַּה.